<hesitation> Zaho mety indraiky na indroa isan-kerignandro eo mihina amin'ny hôtely, <noise> de regny hôtely soupe Tamatave regny zao tiako, de gastronomie pizza. <noise>